Do të preferoja të përdorja transportin publik sepse është më i qëndrueshëm dhe ndihmon në reduktimin e trafikut. Për më tepër, mund të relaksohem dhe të lexoj ose të dëgjoj muzikë gjatë udhëtimit, pa u shqetësuar për drejtimin.